Aika, marina fa misy ny akanjo a <hesitation> tantera-drano a, <hesitation> dia misy koa ny akanjo a tsy tantera-drano. Ny akanjo <hesitation> tsy tantera-drano a dia akanjo misy saolaofanina na hoe imperméable. Dia ny akanjo <hesitation> tantera-drano ma mazava ho azy agnano akanjo coton ianao a ka raha lenan'ny oragna anao dia tsy maintsy tantera-drano igny izay.